Singapur pegua reta ko jae ko oyombojɨrɨ malasia pegua reta gui mil noveciento sesentai cinco jare jae jokua tiempo oiko je yepi li kuan yeun añae ko jaema oime mopeti teta yavaete gue va opaete jerakua kua teta, añae oiko mopeti teta okuakua ma añae oipotarupi oyesa kua jare jekuaeño ikavi mbaraikɨoyapo jokope reta